Alọi l'ochikapa, alọi l'ihi alọi l'obuna <noise> alọ kei l'igwu alọ kei l'oyila alọ kei l'igbankpa. Ohimma alọ ge la nm'olihi, <noise> ohimma alọ kei je nm'ẹẹhọ anaa lọ gee lea. Ipaodee no banya ẹnoo huọtu a alọ kpo tajẹ oge ya gaa. Ohimma ọmpaa ke biyẹ na tino le ichẹ n'abọ kuwọ ike fọọn ọmpaa ke bi, ai tẹẹ gunu dọọ k'odee ẹgẹẹnya na lẹnya le je gam m oke le yai Kam ml'achọlum ko le len, ipẹẹchẹpa nya ngee je gaa le kplam. 1chẹ noo gbei gọọ noo j'ihọtu kuwọ na kei dọọ okei jọọ gaa nai ya n'aawọ ml'achọluwọ kei le. Owi paa oyilaa n'akpu huọtoo lee anẹẹ agaa l'oyila bu alọọ kpo tẹẹnkpọ ol'ẹchẹta ya, ami no yọ nya oyila kum nge kpotẹẹnkpọ ẹchẹta, olewa, alọna ake lọ ma t'ẹhi chọla, ok'eije aake l'ọwu aakei lele, abun ge ya lẹaan. Oke w'ochikapa ake abun ge ya lẹẹ nam ml'ayipọlum ge lean, ow'odle n'alọi lea yọbọan